तेकलों जब इस्तेमाल नहीं करके, क्यों नहीं इस्तेमाल करके? तेकलों जब कही रहे, तुम वात करोग, कही नहीं करोग, काम तुमका काई मालम पड़ाग। जब तक आप अरू बरू नहीं मिलोग, तक आपका काई मालम नहीं पड़ाग, क्यों? मुझे तुमने वात करले। भले दुसरास वात करें, टेप करें, तुम कहे जाओ, यह तच्छ है, तुमने याव करने मालम पड़ा रहे। बाद मालम पड़ा रहे, तो गुंग्रीच्छे, अंधीच्छे, क्यों <hesitation> तेकलों जब इस्तेमाल हर जगा काम में नहीं आउत आदमी का रूबरू मिलने चाहते हैं। काई चे, काई ने आपने देखा हैं, उपर हैं चाहते हैं, कसो आदमी चे, कसी चोरी चे, काई चे, तो मालम बड़ा गुंगित दिते हैं।